Este nteyuu jaa kasayo nuu tintua jena’ayo chii este kasatuyo nu ni nuku’u viko maa, maa este nuu tintua chii nuku’untu viko este uxi kuun yoo septiembre ya’akaa nu ku’un viko santu, santu este jaa kanchaa maa ñuuyo yaa te konatakayo te kaa sa. atuyo te nteyuu kasa’atuyo, nuu hora aunituña kasatuña nteyu uua xii kasa’atuña noni, noni luli jii este jii jaa kiutu ntíkí jaa kiutu naun kíu, kiuvítu nuu yaa ko jaa kasatuyo kuu inn nteyuu u’vaa, nteyu u’uan kachu’utuña ya’a ichi, kochuntuña ya’a ntikaa, ya’a tilu, ya’a ya’an este <hesitation> ya’a tinana kua’aun, kaa chu’una tinana soon, kaachu’uña oregano, kaa chu’uña este yujaa, kachu’untuña jii koo este noniun chii skitiyo nuni yi’iunte inkítí, nununi kiti síkí nuniun te yua te ntiko nuu, nuu este molino nto’aun xii nuu yoso yua tikoto nuniu te yua te teavuayo yíkí tavayote este sii’jituyo yua te kentatu maa ntucha u’ua liliun te chu’untuyo nuu kisi nteyuyo te yua kutu nteyuu u’ua. Jin kuñu chuun, xii kuñu xintíkí, xii naun kua kuniyo ka ke mayo este nteeyunte yua sa’ayo, yua sa’ayo nuu tinduu yaa yua kayeyo jena’aya ya’a, te inkatu <hesitation> kayetuyo suni, ntuyaa, ntuyaa yua suni chii suni mismu ni nteyuu uuan kivitu síkí nuni luliun kasatuyo maa kasicho’otoyo nuniun taantuyo yaa te nu nuni kítí síkí nuní yua te nakayo saa líí iituyo síkí te yua te chintetuyo cho’o, chintetuyo in kiu antes jaa. jaa este nava naa choo vaa nteyu luliun chii kuntee ni niuu kuitini kuntee nuu ñu’ute yuate cho’o nuni luli yuaate este inka kiuun saayo nteyuu uuan jaa sa’ayo jaa kíví ya. aun. jaa kíví ya’a ntiyikaa, yo’a tintuu, yaa jaa kíví nuu nteyuu uuaun, te yua tee chu’untuyo este kiuutu nuni luliun chii te chu’untuyo siki, stee sikí ntuuxaun chu’utuyo nteyuu uuan jii naun kuñu kuni mayo keeyo xii, kuñu ríí, xii kuñu este xintiki, xii kuñu chuu naun kua kuni mayo keeyo te yua kua kasatuyo ya’a jenayo, jii staun, sataun chii mani staa ta’a kasatuña jeno’aña ya’a te este kasa’atuña, ka jatíña in copa ntexeña, in morrosu ntíxína kaa jaatíña. Jiin ntucha vixii jiin naun kua ka kuni made kaa jade jenade, yua kua kaa sa’agayo yaa jena’ayo viko este uxi kuun septiembre ya’a.